Aeni kane maisha ya kwili ya domi vi boha. Vintu vii siri vikale vaboha. Vena mpia kwanza. Maana mpia noye mpia kiuntu, ya sababisha tusamadai kayamenetu, tusa tusababisha saamatu, tutafuma, tutovyera tuvyahereka, tulija twikala sehemu jenga ambayo kuna va mpetu. Vare tofauti ukira na mpetu na mpetu lakini chochore tasusu kwa sa na mpia. Iliyo udomi na maisha yakweve e boha kwajili ya laga kenechele anahara utimiza majukumu yako. Lakini kanu sina mpia, ne vantu hangaika vii chakukona vantu mfumane kwada esu mfumo kware vijiji. Iyo kwa silanga miji tofauti, iyo doma na mikoa ingamba dasana, natarajia ke doma. Kwajili wasaa kwa mpia, kanu sina, sina ka mpia ke ve domi se boha tuku. Mana baa kanu usa ka ulala e boha nuvena mpia. Usaka ureve boha une la mpia. Usaka usafiri ukaenda labda vendru vanu nampia. Urra pata matatizo, ilitatito rakutatuleke, nuve nampia. Nahatanzere tabia bajokilanga panamtusi sia nampia. Kusira muntu arakulanga va boha tu, nara nampia nimwene wa hewa, numwenendo wa mbi ulangu umbere sana. Kaba kura mrenu wayuu. Wakasema mnangi kwanza orahi. Ureki navo vingi nangi va sina mpia tu, ura naro diweza kimera ivintu ke boha kwa sababu ya mpia jake kakete. Kwahiyo, empia wasako kwa kasi ya kula sana. Ili muntu aendelee ki- ki na majukumu yachwe, wasinga vana mashebo, yani mpaka uve na mpia. devi va domi vaboha. Ulale ha boha, ujenge nyumbi nuva na mpia, unoupate dake enjoye endera, nuve nampia.